Boti kaawei manuk a masak tei fua ira, kakomak manuk fua. Tarus ka ngosok i abis ira kasomut i tura ar fanas le ni liliur si natalapas i. Kawei ni utuk i barsi tu kagutuk tetew wawa ka taro bo panci ra, kasomut fua abis ira kawei bumbu nai, le kasingelar bua ka ka tura fasa ra.